Xaken dek ka mo ma a mamangana tatalien ka tamasik ko lagunon a todi ma une ka talien bara to bara pasin ma vavara todi bele mo upere me mamaran ma kaim a piro de ka talien di one ra tina sik dek ka aune nambara auni mian di gara tatalieng dek ma pasin dek ina alok dek araut bala gunon ka lok dek ka fanly ka tata ma nago ma tono mana nang lik kirip vinara lasaxit miang a to ma oxon a lagunon ipek kumu i pek gunon tiniron ka kumu araut ka saet mo kastam kabu lolos atabo pet gunon mananga lap viniro so ma todi une rabu tu tunu arixen ma mangana tatalien mo komunity ma mar koro xirip mosoxo kongrigeation mosoxo ka tatalien Pasin moto tatalien di osoxo di mina xalap taxin ukis ka toxon na todi mara saena kinis mo tamasik ka lana lolos mara to malamu tuk nang koromien no to a talien moxo tamasik ne neng a todi u gan sik mon nu sik karon kaim arobo tu lolos sigara tom me tamsik a kono lolos moxo na lagun maras na sik maing a som ma todi no une bara binis bung borok ma melamu re ide ma ide. ma mama ira bu kis to ma lolos ma ide. ma mama tata lien balok man ka xirinising ka ogarin guni wangilioni ba tamasik kubu sik kabu to ma vunaro ka lagunon ma kirip. Van mauk me madi wan mule tamsik era bu gara a rispek tamasik ene lav taxin nangadi rabu tinu lolos mo ololos ma taem mamasik ine orovis na taon ma to nao nan ma tamasik ine lav me orong yat isik aravat ko kinis mara ololos mara oxavat a dinidom ka todi torei ma viniro ma vinira ama imalus raba mares ka tut minira a lalos sivine tamsik ine lamo taon tamasik ra nangadik baosoxo mara maraoxo tamasik ine a ngola gulos ka taon nan bu sip ka taon miang a bung ma Bung barok ke nongon kis na maris ne malamu kaini uxis eidi niang a idi xa ololos a kunis sidi ka olagunon dixava ma kaim idi da ba buo ma uxis ka lagun ma tamasik mian i yet a ot saban me di inim a ari seban. Paep ma sigat saban lu bu tamagik ma todek ma ololos sin a to dek kabu mingana tamasik nana bung barak mu a mangana talien te tata me mago ibu pet na araut to ma kinis yas ka taxin ka tamasik di osoxo e tata me nago ine u uxis me unene bala xirip a tamasik kaim bula bulus ka toan marabu ailar bala onan mana tiniron mala bu tamasik lolos ka kinis araut ma tata ma nago. Tamasik enengola mirubu vet ka taon min tamasik nongola bare bo mon a bonola sik yat a arone e bu exis ibu pet ibu siken e lagunon moxo va tinidom ka orone e lagunon a tamasik taem be ene osoxo e tamasik e ne beng ka lang ba ibu araut a kuni ma enong ma bu tamasik yone tamasik ka bulus ka ra tamasik iso kabung barok di kis dik ka gunon idi kabu vet mala ro ko ba vet la moro kono ka lagunon so ka tamasik miane ka tata ma nago ma na oxis ka piro dek saet moxo lotu ma kastam pa piro dek tamasik mo van dek lamun a diro dek yat mun koro dek tamasik ino la raxin tamasik ibu gat vurunan dibu respektim ma komuninity diga respectim tamasik taem ba lam ma ide taem. Tamasik enengala ilolos nongola en mu a tinidom to me vaga raxin vanvan ka tod nong yat ka maraut ko xinis ka vaga raxin taem bala ningin ma lar ni yot taem mo ne osaxit kaim bala lar ogarin moxova la mo tata ma nago, a tamasik ma la uxis me u kinis moxo na lagunon tamasik a kino saxit malamo kina sik ene tamasik ela e kis ma kaim pe todi kip kavei ka o ma tamasik ine ngola de ka tamasik i oxa na bung ba rop b a barok suko nenge ne ka ololos ke nongon ongola kone ba todi ibe bara ine vavara dek bara bule bule ivara kaim tamasik ene bu. Kis ma to ma to ma ladi ma todi oxis ka tamasik mala na xisone male di madibo buoxis ma to malamu ka tamasik kaine osaxit di masixin madi ma to malamu ma tamasik bu xis kara kinis a tamasik dibu xis maroxon no lagunon bu araut a komunity moxo lagunon maiang ma tamasik bu lap ma vevel arixen main roro lamin dibu kis koto neng kala tamasik ine bu araut ba dibuno rabu kis baling kauk tamasik reng baling diling dibu vivit baling lamu mara lama mat koro tamasik ka tata me ngo dibu axanan tabu sik ka manean nan uxis u unixis mo lagunon tamasik yat me dere bu yara bu. Laraxin orubu orong taxin miang nabu oxis a pasin moxo tamasik taem b a ine rabu sula rabu sula kabu la re nongon ka tamasik ke nongon ma tamasik ke dedek ka tamasik ke vete saban kinis se nongon me dedek me lagunon ma to taem bala ra gunon ma to kaim balara ma to mala balar ma tamam ma nago re nongon ma kinis ko tamasik ke nongon